amɛ jori in dia man <hesitation> so so a benɛ mu a natirɛl abu sin mɛna abe muma ɛnɛni mɛ apo ho su'aro nɛ we wa'a han izini-nɛ abe ho su'aro so <hesitation> ɓa we o poroduwi-ra curulu nɛma bana nucozo um mɛ ame o so un diyo a jorira mu a dan dira a bu sin mɛna